புத்திசாலித்தனமான சில விலங்குகள் இங்கே. சிம்பன்சிகள் டால்பின்கள் யானைகள். காகங்கள் காக்கைகள் ஆக்டோபஸ்கள். கொரில்லாக்கள் ஓர்காஸ் கிளிகள் கடல் நீர்நாய்கள். போனபோஸ் இந்த விலங்குகள் அவற்றின். விதிவிலக்கான சிக்கல் தீர்க்கும் திறன். நினைவகம் புதுமை மற்றும் சமூக நுண்ணறிவு. ஆகியவற்றிற்காக அறியப்படுகின்றன.